مرة شفت آآ راجل كبير عمرو في سبعين سنة قدم من مرتو هداية بوكية بفلوغ يعنى العمر هاذيكا اللي تبرد فيه المشاعر تحس اللي مازال عندهم آآ فايظ مشاعر لبعضهم ويحبوا بعضهم هاذيكا أكثر حاچة رومانسية رأيتها في حياتي و أكثر حاچة أثرت فيا وحسيت اللي يسمى حب يتغلال ما يوفاش.